निमाड़ी भाषा में कई पेड़ां के नाम होवे। आम आंबो अपन मीठा फल खातिर प्रसिद्ध होवे। बरगद बरगद बड़ो अने छायादार <hesitation> पेड़ होवे। नीम नीम औषधीय गुणां से भरपूर होवे। पीपल पीपल धार्मिक महत्त्व रखे। सागौन साग मजबूत लकड़ी खातिर जाने जावे। महुआ महू के फूल अने फल उपयोगी होवे। इमली इमली खट्टा फल देवज। जामुन जाम गाढ़ो बैंगनी फल देव। बबूल बबूल कांटेदार पेड़ होवज।